Suwise tun, ba bedan cururu mibin abawe we, a le'ana ,oyi lo oma dɛmu, ba vɛnna vɛro nii, ba viɲerɔn ra ba sani ibin, ba rɛnena ba ɲa sani ɲa minbin. Donkebe cururu mibin aba we we mi tunwa .Ma ho kuwizine.